Naftir e maaroori sooshi, nden boo - nden boo kuutiniraa e siiwit sheets e fillings bana - bana - bana liƴƴi e haakolooji, taggaa-ɗum e ndaaga gooraaji nden taƴitaƴina, sey nyaamiraa-ɗum e